عشان تنظم عدد كبير من الكتب أول شي صنفهم حسب النوع مثل الروايات كتب دراسية أو دينية بعدهم رتبها حسب الحجم أو بالأبجدية على الرفوف إذا عندك مكتبة كبيرة أستخدم ملصقات لتحديد كل جسم خلي الكتب اللي تجرها كتير في مكان سهل الوصول والباجي على الأرفف العليا وإذا عندك كتب ما تحتاجها فكر تتبرع فيها عشان توفر المساحة